Ny vata fampangatsiahana dia mampiasa likida refrigeron dia iny a manome gazy dia io gazy io ndraika koa miteraka hatsiaka.